لأ أنا والصراحة ببرد بسرعه جداً خصوصاً أطراف يدي و رجلي، بتبرد يعني بسرعه جداً لأن أنا أصلا جسمي سخن جداً علطول ، فا الاتنين مع بعض عاملين مكس الصراحه راهيب، يعني مقدرش اقعد في مكان مسقع فتره طويله ، و مقدرش برضك أقعد في الحر فترة طويلة علشان بسيح